Táai mu lɔɔ ŋga, mbe sɔkɛ na, kooko be ŋ boo ma, na lia lɔ mɛ ti na leŋ wa fɛ. Na leŋlen, na lia mu fla, táai bhii a kee lɔɔ, mu fla wai ti. bɛma ŋ waa mbɛ a ma ai jɛkɛ. Ai nɛ ŋ na. A ma miinya nda. Aa ready lɔɔ kogbi a, aa yɛ ŋ tuusa, hiŋi a be ŋ bowɔ mbɛ a fɔa, o, ŋ kɔnɔ. Mbɛ táai kpao wa mbɛ a be ii ye. Na kuŋnde lɔ a mai, mɛ a beya ii ye. And na lia, kɛmu mu fla mua tiie-táai bhii wae hiŋi lɔ me sɔkɛ na, mu fla mui sɔkɛ kaŋlɔŋdɔ. Mɛ a fɔ, ta ii na ya kpoe ya. Ii ya̍ kpoe kaa. Bɛma ya kpoɛ wae kae, aa yɛ ii nafaa, seŋje a yɛ ii nafaa. Kɛ hiŋi ii ma kpoe kaa ai to i nafaa ɔɔ ii to ii wanga nafaa, ii be ŋ nafaa. so sabu bi wa komu hiŋi lɔ me kooko mana, taai bhii wae a ke lɔ, ɔɔ kao bi a ke ɔɔ saaŋ bi a ke, na lia lɔ mɛ ti na leŋ wa fɛ. Mu fla mui sii. Mɛ ko bɛna ma a ye ɔɔ tɔmbɔkɛ a. A pɛ ai tɔmbɔkɛ ŋda ai ya sɔ kɛ ŋ tɔŋ a wo faa wa. kɛ ŋ pɛ mɛ a sɔ kɛ aŋ-na leŋ mu a. Mu fla, mui sɔkɛ kuuɛ lɔŋdɔ ma.